va ya chi kio no doctor te koyo jii doctor tese saar nuuyo te tiou spinou ja siní aku yua te joo nouri stade nuuyo nou kua kuu joi, jaa kuu nuyo nu nau ta´a nuyo nu medicina koude.